<hesitation> La richëssa a dëvrìa esi ridimensiunà perché a sarìa giüst che tüi a pìu 'na stesa part ënvece a ie ades a ie chi ch'a pìa tantin sold e chi ch'a ën pìa pochi e a ries pa arivé a la fin dël mes